أعتجد إن كل إنسان عنده جدرة على تغيير مصيره، رغم إن- إن القدرة هذاهى لها القدرة لها دور أساسي، لكن الإرادة والعمل الجاد يجدرون، يصنعون التغييرات، مرات الكل، من سامع الناس قدرة بس <hesitation> قدرة بس يكون عنده إيش إرادة، يجدر يعمل كل اللى يبيه.